כ'וואלט ענדערש שיקן א מעסעדזש, וועגן אזוי קען איך איבערטראכטן און איבערקוקן וואס איך שיק- שרייב, און וואס איך שיק, און ווען מען רעדט אויף דער פאון ווייס איך- בין איך נישט אייביג אזוי צוגעגרייט פון פאר דעם, און איך קען נישט נעמען מיין צייט צו איבערטראכטן און צוריק צו ענטפערן און, אויב איך וויל בכלל ענטפערן